Auk dak kama agit machalan ia thi tor ngeth ma thi kuara thi <noise> tor atha va ma baul na ngeth, da chalania ngi ngi vodum mat ka na kama bagruang ma mor. Mamar ia ngi. ngi ma ngi thal gima baul ura abik da ngi tor kama baul nangeth. Ti tor kama nga thaik, te tor <unintangible> ngi tor na ngeth dangi suchup pa nas na ngeth. De mamar ngi lu sichirki chi ang nga bes na chi na vtha nge ura na vat gi <noise> baul. Gi baul. da ngi thor nget mamaria ngi lu anga tha burumgi. Kama baul asik gi baul ang nga tha ma burunigi. Kama baul da mamara ngi lu da am marngeth da ang ngathan mamar. Mamaria ngiathe ngi varan da angathen mamar. Daka sik a angabes. bes ngina thor ngetnacha. mamar a ngi lu da gi baul da angnga thun. Angathan da ambes a marpes. Da chalan a ngi ngi ma ngia tikina. ngima ngi tor nget nacha. da mamar ia ngi lu da amar gi baul da giama cha dung ga choki da avathun ma mar. Dak muchuves da um met samuniam a ringgi. Pe mani ama ring gi de kule ut. Kule ngo du ngu tor gu baul sa chule sa ama. Kama sunaskimat ta tha met da tha mun btha ngo. Ta mun btha ngo sa ngua var na tha ia kama ithak ka muk ma thi tor nas na cha da munia da nguni thor. Kule da tha vali gis sa tha va baul karang ma mali thi su san ngeth da chule da tha ve thi tor. Thi tor atha va ma ithung na cha atha va baul a tha va bulabik ma mali thi su ngeth da thi tor ngeth na cha. Kulo ut avik ut avik. da mali ngu nu gualvek acha da un met sa. um met sa muni ama ringgi. Ngo var na cha ia cha tor da am bes ka na tor thi tor. Kule un sa chala avarovek avathe ma sunam. sunaski ma ta tha mun. sa chule am paikdam ga sa galumga sa thamor thi tor. Ti tor paka kuthopka. Ti tor, ti don anas sa muk da tha na mu. tha na mu. sa. Kavitcha sa ngi lu alol na va so chong mamar. Ngu nas nani acha ia kait sa vono sa vak ka chasek dava kule cha dava ka main va kule sa un det. Athe dak kama athaim ga auk ka thu ka thu na vono. Ka thu ka thu na vono da cha tu thik mania ma luchop mano. Ka tu thik manatha na cha ma chui di na cha ma landum bub. Kule da ngua vung ivi da ngua var na chaia kule ma ngi thu. ngi thu. Ngi thu dasik ngi thu aung. Nga drum ia tha meno thi tor atha baul da thi tor atha vama. Ta ve thi tor koki. Dasik kule da ngia thu da aung uves dasik ma nen. Auk dak muchus sa chule ngo ngu natha da thi su ama mambu. Thi su am mambu du chuai ti tavung na ngeth da chua ku ia thi na tavung mamar. Kule sa ngua tan nathum da ngu su ba tha da ngua kar na thaia thi tavung. Ti tavung galan da ithihik, klan da ithika. Kule da thave thi tuvung galan. Kule sa ukuar nana ia, nguna aik unguar nana ia i, mubung da indet. Un det diva uthonel. Uthet ivi sai vono iat da uther uthi lu autha lat. Kule su ukuar ia maski. Bes una met suva lat dak, kulout va ini chule daini uthet. uthet mathik kinai uther tam man up. Saum metim mane sa ithik de u um. Umu bana da da uni var mania ma kama kunangga ma na vanasung na cha ma sadecha vana vuk de ngun cundet. Un det samenoa da uni dlu nani cha ma thaim gi da uni thal akangeth in namuk ma guangi thong da sungar. Kule chi na sot da chule de. Kule chi ve na sot sa chule chiater chalan na sot inamuk. Da uni char sa kangeth. Daka chule tha ve da thi sot. sa tha tet na so inamuk. Dak un, uni char sa tha ma guang ithong. Uthi char sungngeth ia a muk sa te. Da un, unbe unmuoma am ma thamun da uni var nanaia asik tai te da unbe under klan. Da kule da malacasnia un mathamun mala chasnia. Sa ithik dasa upe umair ia ithik dasa upe umet. Sa uni var nana ia uthet. Kama kunangga ma <hesitation> na vana sacha sa dadecha avanavuk ia.